א- א גוטע וועג צו מאכן א רעזומע איז צו קודם נעמען א פייל וואס מענטשן- אלע מענטשן קענען עפענען. נאכדעם צו אראפשרייבן אין קורצן אלע זאכן וואס די קענסט און פארוואס די גייסט זיין גוט פאר די ארבעט און קודם דארפסטו וויסן אליינס וואס די קענסט, וואס זענען דיינע <hesitation> מעלות ווען ס'קומט צו טון אזא מינע ארבעט און שוין.